Men har kuni shaxmat o'ynashga va tajribali o'yinchilar bilan raqobatlashishga vaqt ajrataman. Tez-tez turli xil o'yinlarni o'ynab, strategiyalarni o'rganaman. Shuningdek, shaxmat kitoblari va darsliklardan foydalanib, nazariyani o'rganishga ham e'tibor beraman.